ଏପାରୀ କିଠୀ ଏମେଧୀ ପକ୍ଖୀ ଅଚ୍ଛନ ଦୀ କୀ ଜେ ଅନ୍ଯରା ସବ୍ଦା କୋ ସୁନୀ କୀ ତାରେ ନକଲ କରୀ ପାରେ। ଯହୀ ଖେମତା ତାରେ କୋ ଉଦ୍ଧେଶ୍ଯା କୋ <hesitation> ବତତା ହୈ। ଏଠୀ ଗୋଟେ ପକ୍ଖୀ ଵିଶର କୋଯ ଜାଯେଚୀ ଜେ କୀ ଅନ୍ଯରା ସବ୍ଦା କୋ ଭଲାବର ନକଲ କରୀ ପାରେ। ଏଟା ତାରେ ଗୋଟେ ପରକାର ଖେମତା ହୈ। ଆଓ ଉସସେ ଏପାରୀ ଖେମତା କେମେଧୀ ଦିଖାଯେ ତାରେ ଉଦ୍ଧେଶ୍ଯା କରନା। ତାହା <hesitation> ଵିଶରେ ପଚ୍ଚାରଚୀ।